Iwaguna magulina aonai wa moni nama, moni gena au kwau lualua, nama e rakava. Eorana aonai au nama kavanai ana inaina, pene oi magemu moni aonai wa, oi aura mapaara wagira wa, oi gemu ririwa aura mapaara pono kalaria, oi gemu pono alu ao aulimalima pia veamai, oi gemu pie inagulu, oi gemu pie inagulu mulinai geria moni kaara pono veniria wara pe, ila aora vererera pia waikulu wa, oi pene ono laka gemu ririwa kapunai, oi magemu vauvau wara, ravai po ao gemu ririwa aura mapaara pokalara, polovo lakai wara. Poao maanopara kaai, pove waimai, mapomai kwara, mapoma alu ali vanuga aonai, oi gemu ai aura mapaara wagia pe, oi ono kila rakuali, au aririwana eau io kala, vaanamo veleke veleke aonai wainagulu ia kalaa kwalana oi magemu moni wara. Pene oi moni aikina aonai wa, au mapaara wa, pieve aokavagi wa. Oi ono waikule numai, oi au moni aikina wara pe, oi maano koo wa Numa aura maaono vakilaria wa, ono vakila rakava rakavara. Aurai ne eorana aonai wa pene rai magemu moni oo ai gemu moni, oi wa nama e rakava aorai wara, elaanina aonai. Elaanina aonai pegia wa, rai magena rinaa auna, magena vauvau auna e ia nama wa, kwalana rikoko maki elakagi oaana etaemuna aonai. Aurai ne pene ia ai gera vauvau aura, ia pekala make ne araai inagulura kiara pekalaria, lewana oi au kwaua akina ai gemu vauvau, ai gemu vuo, ai gemu komu kwarana, oi pono waikulewai araai ne inagulu kia pono kalaa, oi araa aonana oi wanama kia ponomai rawalia. Na rai magena moni auna wa, ia wa gena aura mapaara wagira wa numai. Gena poti, gena kurupela, gena taraka, gena numa, gena aura mapaara kwalana ia magena vauvau wara. Ia pene kila rakuali, aulimalimana gena inagulu pia kala, ia maki pia varikua maki pia varikua kwalana genai wagira na ia ai gera Vauvau aura oi pokila aonai wa, oi gemu inagulu ilana paie kala kwalana oi ai gemu vauvau, magena vauvau auna oo magena taraka leuleu aura, ia pene ene kila lako api, taraka pevonu rage wara. Pege veoa lako pege api, pegemai luai lakona maie pai kimukimua ne ia alu ali aria komu kwarana oo vuo keia ene nanua ne ene veniria ne ie aniani. Na ia ai gera vauvau aura wa, ia gera ealu ao numai pae laka make make kwalana oi rakaau pono voi elaanina aonai kwalana oi vauvau aikina wara pe oi numaimo wa. Pene ai gemu vauvau aonai wa, oi gemu ingulu wa, pono laka piai rawaparai, rawaparai pono laka piai ne gemu gulu keia pono rawalia wara, pene oi paono veaolea warawapara inagulunai aonai wa, oi ai gemu vauvau wa, pe alu ao wa numaimo. Elaanina aonai wa vauvau auramo gena nama wa kwalana mageria giagia aura, mageria aura mapaara ekilagia, pene ia magena Ia gena ririwa kapunai pie leu agia, pene ia ai gena, ia gena pene aluao wa gena wa varandai gene pene alu ao ne ora rekeara aorai wa aulimalima gagiarana geveamaina, geleu kwarana, oo geravu kwarana, mageria rina aura wara, vaa gelegele ka noo pagara gia wa, Wari. Wari ia kunenai ia vauvau auna, pe aura mapaara ekalarawai, iwaguna ia ai gena vauvau, elaanina aonai.